सबसे पैली फाइन डाइनिंग दगड़ी सर्व वोण ववा कच्चा साशीमी और स्पेशल रोल उ में त भोत ज़्यादा पसंद छीन और ई महँगा भी चीन येगा बाद ट्रूफ़्लेस जू पास्ता दाग़दी मिल्दु ऊ भी भोत ज़्यादा महँगू ची और में त भोत ज़्यादा पसंद ची येगा बाद पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा भी भोत ज़्यादा पसंद ची में त और यू महँगा भी छिन।